Uner ku udzaa umu itsuwa kishook awakacim umum imar umbɔ ra anam ama umbɔ adzaa umum itsuwa agor ma age a utɛ i. i uba uwurimi icɛrɛ nu na udɛɛ ihwa adɛɛ ungɔr umbɔ nggɛ ya umbi awakacim umbi agɔte autɛ ungo ukora akuri uks uneka adaaka utsu itsingo umɔ nggu udɛɛ ha umen ikpɔmmen ungo ungo uba usi ihwaɔ umenitsesa akobo akɛrɛ umen indozowe ungamɔɔ ungo uba uhwa ukpeɔ ififitem uda ungo utsuka umen ni imese umɛn izi ikoru use men tɔ ungo uku utsuka umen ungo uneke ighaa nu udɔsa arherhamɛn iki irherhev re ungo inyaɔ tɔ umum kuwa it arwɛɛ indzowe awakacin ka adzaa umum itsuw umbɔ aka adzaa itsuwaumum inyanga umɔna anang ha ukanying itɔ itsɛr ngguna ake isi ibvui inbangu ubin uku ukpere itsukum na angwimum, Domin mi isei nggura umbɔ umɛn ingerhuwe amename nying tɔ ngge har irherhɛ ko wende ivangi kamin ufɛ ma umum inyamum imang ki ibar ru umum kamin ufɛ maa umum inyamum imang a umbo aba aba ubingha umbɔ aba agoi ubingha adema umum kishook inbvui ishimun arherhe aka arhɛe umbɔ aka adzaa umum itsuwa iyi ha umum igum itsuwa angwememkpurha atoma angwai na arherhe angwimbɔ agɔrumum age ute ungo uwu ukucimen ungo uwu autamɛ kishook ungo ungo uba uhwaɔ amɛungamɔ unga irhi umen umum igamum ingo nggɛ tɔ tum unbi aka adzaaa umum itsuwa nimi umum iyesu itsuwambi udege irhɛrhe umum isi ibvui ikara inuanga abin akatso itsuku na angurimum <noise> idan uteya ba adzaango ijeeanga umbɔ agɛ ungo uba ubenu uyanga angwingo ubemungo unum hi idzaanga ijeeanga umum nggɛ tɔ umum itarwɛɛ tɔ kuma unum adzaango mi kuma ikom arherhanga har irherhɛ, Mi iwuri ibɛn umbɔ aba avarhe <hesitation> atei abika aseiru upfungman ingini icɛrɛ umum iwuru cika atei abivabe aka sei akpura asei ighigha isi inyama ayɛrhcɛ umum igha ihwa ba itsuwa yeki idan umum. sede umum undɔr ikɔbe abikasei ko isi ikobu imangcɛ tɔ